Mak nak man nc̲h̲oꞌb snup, noꞌl xkodz nol. Lëꞌ biꞌchna nak man win xkakga win xkodz win y par naꞌ mbanc̲h̲e sdzë biꞌch. <noise>